دوه زره او پنځلس کال زما د پاره یو سخت کال و. ما باید په ژوند کې یوه اهمه پرېکړه کړې وای. خو ما د هغې توان په ځان کې ونه لید او له نهیلیو سره مخ ته لاړم. همداسې کال راباندې تېر شو.